serkalin <hesitation> inama tabia hamaa won ishin itatet ishin inama kan amtan sheria pangitifi, sheria tan fan daa etini woisen faan hindein ishinnen masharti ishia faan dan waat sheria fan hin don sikabenii jellat dubatan <hesitation> sheria ak personal behaviour abbatokko won ishin itat hakikishite tabia olme dansa ole bulaa lazima inin <hesitation> sheria fan doo woinin sheria fan hindein jela deke hidenii